Nin' hia'aj cháj min, hia'aj natsin nga hia'aj 'bí, hia'aj nako nga rininj, hia'aj nako nga natsin ni, 'ngo hia'aj nga chirikí, titín hia'aj titín chirikíj ta, ni utinj nga hia'aj nako ni 'ngo hia'aj marree, nga hia'aj 'bí nga natsin.